جینز د ورځني ژوند او آرامۍ لپاره ډېر مشهور دی. چينو پتلون د رسمي او نیمه رسمي موقعو لپاره غوره دی. ټریک پتلون د ورزش او آرامۍ لپاره اغوندي. کارګو پتلون د سفر او بهرني کارونو لپاره مناسب دی. لوګ پتلون د رسمي یا کاري چاپېریال لپاره کارول کېږي. هر ډول پتلون د خپل استعمال او موقع مطابق غوره کېږي.